بقى يراقب في النجمه البعيده هاذيكا وكيفاش تلمع بطريقه مش طبيعيه، مش كيما الن-النجوم اللي ب- بجنبها واللي يعرفهم قبل، قال لازم نتأكد قبل ما ن- نقول الحكاية هاذي الغريبه لأي حد، بقى يراقب، يلقاها تلمع بطريقه كأنها تبعث في <hesitation> إشارات معينه، هكاكا مشى يجري <hesitation> قال لصاحبو اللي يخدم معاه.